Gne hevitry diso tokony <hesitation> gne anin'olo gnamboa zao nefa mety tsy ho mariny, ny amboa, maro gn'olo fady amboa zany! Gn'olo mizaka oe fady amboa gnamboa za oi sy azo ome lasiety am- sy azo ome vary ame lasety, sy azo apandrosoy andragno, sy azo tezay andragno zany gn'amboa fa mapidi-doza za oe izy sady fady.